ɓiɓɓe leydi Mexico ɓe jinnaki e dina, bo ɓe wodi kolte e nyamunda e janngirde boɗɗe, ɓe ɗon joɗi takki Amirk kondeye ɓe nanaa mone Amirk.